जैबिक तरकारि को मुल्य और सामान्य बजारमा पानिने सस्ता तरकारि भन्दा अलिकति महङो हुन्छ । तो महङो हुनु लायक पनि छ, क्या कि भनेपछा हमिले जैबिक खाना खाया भनेपछा चाइ, जैबिक तरकारि प्रयोग गर्यो भनेपछा चाइ, हम्लाइ हमरो स्वास्थ लाइ चाइने सम्पुर्ण पोसण तत्वहरु ता बठे प्राप्त हुनान। हमि यो रसाइनिक मल हरु प्रयोग गर्बटी बनेका खानाकि हुनान उइ बठे बच्तौ । उइले सरिर लाइ बहुत हानि नोक्सानि पुगौन्छ । जैबिक तरकारि को दुइ चार रुप्या महङ्गो भयाले सरिर कि लेखा धेरै फाइदाजनक छ्न, तब यिनरो मुल्य चाइ उच्च भया ले लायक छ।